په دوه زره درویشتم کال کې نړۍ، هېوادونه او وګړي د بېلابېلو پېښو، پرمختګونو او ننګونو شاهدان وو. دا کال له ځینو خلکو لپاره د خوشالۍ، بریاوو او پرمختګونو کال و، خو د نورو لپاره بیا د ازمیښتونو، ستونزو او بدلونونو فصل و.